Ede saka ve owoto su ve akpa ni eme amɛk christm su misha sa ve ko ve muko ve fwɛ fwa fwa mu fwe wa anyi ne obm anyine akolba deke domi ko odyɔŋ a faŋ ma se ge dadi ba onumpe neba owo num ne owo num ne wada <hesitation> ele owo num dyɔŋ afaŋ nyi kibe ke koma wo num maro odyɔŋ afaŋ ede we bise ge dadi b laŋale onɔ ba aŋa mu mu gya ke mu nase ke a fwɛ ke mu fwe ke ema bawe vɛ efwa je efwa dɛk ba ede saka ve ede saka ve ko omalt mu nase ka fwa ede saka ve aga tonyi dei ama bawe vɛ odɛk obam woni yiri so ozho kaskiya yiri ke so zeze ba ede numa maro odyɔŋ a faŋ odyɔŋ afaŋ sa ve onume mat mi saka ve a salabrng numo mat ni bete hari a vɛ aze je vɛ fwa affwa fwe juɔ akeli bete ave muya anyi nne veze anyine vica ba gba anyine fune gape kabakidya mu sono gyo vica yo ko sha me le gabakidya anyine hashi fwɛ fwa na ka ci yeno onumo onumpe ochrisma vɛ aa onumpe gabakdya we onume fwa enume fwa onum pe koma muso ya ke ne we onume vɛne vei onume se oce domi ombɔ bɔno mele be yeci vɛ onume chriisma kaskiya oonacɛ nyi eba ma mukpci onacɛ nyi eba ma mukpa la nani ba ove so zeze ba mye la no ona ɛ anyine ka ba kidaga emu kila mu ze yen ela ekatara weda gabakidaya ela ekakara weda gabakida ya habi we yen mu hari dege geke hari fo mu ju obat Mu yuri ke so zeze ba odyɔŋ afaŋ vɛ nike onumpe ma se onume mat mane owo ke sa vɛ embi ne bbi laga le onyi sa ba aŋa mu muso wene gya to mu soko we bwe o shaŋ na pɛre bwɛ onupe onum chrismase mu so ya kene onume pɛre bwɛ onume tore eŋke gya agyi gya alaŋa le si suka vɛ yiri elaŋa le je eje vona agai mu ko yi we na wa mii maka vona aga na mii zhe zhe mii zumaci eje <hesitation> je kotoro ba wuni evɛ ozhene jessave je save a a mii je go ve mii anet o mii ze go ve fwene fwei <hesitation> yiri ke so zeze ba ko bawe vɛ onumpe onumpe odyɔŋ afaŋ sa kibe kene ba we vɛ wo num sa vɛ emu emu mu zeh go vɛ fwai fwa mu zeh go vɛ ozose bwoi fwɛ ne fwɛi su zeze ba to muso fwe fwa no ba mu se fwa no na mu je gba na mu ko dyɔ kpo koma ba muje teke adida do dhe ba gya muso teke ba ama saka vɛ onumpe mu laŋale weda mu ba mii sare mii ŋara ongi fwɛi m mi mi mu fwo ovum saka jemi egyi fwa mi fwo ovuu ama ba ki fira anet buwa mi ŋara onyi gemi nyisa ve mi gyap osimo oŋga mi lalo emɛk misa zhit ede aŋga vun saka we na mi vuna aŋga vun saka we na mi vuna aŋga vun saka we na mi vuna aŋga vun mi na mi vuna aŋga vun mi nami laŋalɛ ba wuni gyi se faru na mi ka jeje mi ogbe suko sat domi do obukia sana ka ma ba dege gei hari sati na ka ze go vɛ laŋale Ama yiri ke sana vɛ ah anyine <hesitation> ele afwa bise fwa e ba chekebi fwaba wu num bi wa numbi odyɔŋ afaŋ teke mu vɛ owo nume me ze gɔ vɛ fwi fwa ai sa teke mu vɛ mu go ve fwi fwa ba ama mele anyi ne gaba ki daya anyi ne aci yeno vɛ gabakidaya me fwi afwa anyine koma yen me gyase fwei funa anyine gaba kidaya afwi efwiɔ mama to anyi ne mu weme mu weme fwamu fwi fwa ya avɛ mu wene agbem musa fve fvei ba ede sabe mu wene egbem muso fve fvei ko shaŋ mele ma. na se bi wetere me mu yeda vɛ mu mu wene fwa. na mu je fve fvei ba domi saka vɛ mu je fwi fwa na mu fei fvei yiri ke ga ba ki daya waye vɛ wa pɛmu hari mu ju gabakidya ko shaŋ mu ciya antobo bi de kaduna dene ede saka vɛ aw ew embe sana ze fwi afwa kama embi ba domi ba rika be ya avɛ domu ko esha amɛk age abworo be wayi vɛ mu weme fwa anyine ma ma <hesitation> owo tombɔ be muyi ve ai wu mu ko je mu je mu je ko akpo ko shuŋ kaskiya maka vo ve ovɛ mu ve fisa embi weterebe bi se ze sone efwa se zeze bakoma saka ede saka vɛ hark ma mɛk ovɛ chisma ede sakaa bine yene efw gan tabi egap ave ah eba ma fwi fwa ele ba kama akwi oweɔɔ no owe nɔ Awu owɛbe ohaweda ma ave kena e kama eda wu o chrisma ave kena ele ele muso ya no she ne ma se nyise de sede ko make ba ma seke ba awa fwa ga se de ko ma ma kap egan da aŋa to go yiri ve kene sa ka vɛ mu we owetɛre ari mu kap gan de aŋai mu fve fcei ta yiei ke sa vɛ mu kap je de aŋa ba edo onumpe wu num sa ve a gyi gya ada ŋale a gyi gya alaŋle no wesa na ma na da a sera fwi fwa to ba fwa je fira anet ba afwa ga ofwa ga toto namu ozhe zhet ovuna aŋga nyan ka nami sese re kotoro gemi na mi a akpo oŋgonɔ ne ejuna kane se ejuna oŋke mase wena keko.